أفضل نصيحة هي إني أبطل أشغل نفسي بحاجات أنا مليش أيد فيها يعني حاجات مقدرش إن أنا أعمل حاجة فيها غير إن انا أسعى بس لأن هي كلها حاجات بأيد ربنا وهو وحده المسئول عن إن هو <hesitation> يحققهالي أو ميحققهاليش وهتبقى وقتها بسبب حاجة خير ليا ،فضلت إن انا امرن نفسي على الفكرة دي وبسبب اعتقادي كمان بالفكرة دي قدرت إن أنا اطبقها.